بصراحة المستقبل ما نعغف غاح اصيغ بينو واذا تحدثنا معانو اجوز نغير شي من عندو بس التحدث مع ويحد يعني مع نفسي بل الماضي غاح اكون احسن طابع كثيغ شغلات اذا اطيق اغيرة بل الماضي غاح يغير كثير من مستقبلي والشي الي عدمر بينو فافظل احكي مع بل الماضي.